Di kalak le man Afrika a bikôs kunde ndi ikunde i i yôni bé, inyu le a gwéé bé pôla iboñ ma momasôna ma ma nhôla le libôk jéé li hoñ, kiki di ntehe i biloñ bipe. Jon kunde yéé, a kôhna yo ndi a kôs toy bé yo. Hala wee ndi nla kal nga le hes a kôs bé to kunde.

U nke i bikay, u kit kidik i e, téntén i e ini ba nsébél le m'béa. Ingéda u nlona m'béa nyoo i bikay, u tibil tjo nye, u ma yéñ kidik i kék. U tj u tjo. U yéñ le u ba u tôp lituba. Ingeñ u ntôp i lituba li, u tibil kông jo longelonge. M'béa nyen ba m'bôñôl. M'béa. A bak longe inyu iboñ le u bana longe i ntjobo. U tibil kông wo longelonge, lôñni kék yoñ, to le lôñni pes yoñ i key. Mu nyen hala nyen ba ntjo nn ntjobo. U tibil kông longelonge, inyu iboñ le i ba ôngbaha yoñ i ba longe. Wee u m'bana longe i ntjobo. Euh ilipôla lini u n'yék hana inyu itidil bitôñ to le kwem, li nlal ba li nlama ba lipôla li yé le li li nko li nkôli ; iba bé man lipôla ngandak.

Me me n'yi nsômbi u ngwo. Mut a m'bana ngwo yéé i nsômbôl, a kena yo i bikay. Ingeñ u nkena ngwo i bikay, ngwo i nke i ntoo binuga. Iba le u nkôhna ni masoda le yom ngwo i nke i too kôy-hisi, u nkahal tém i kôy-hisi i we ni ngwo, ngwo yoñ i téé. U bôdôl tém kôy-hisi. Ingeñ u ntém, u nke u ada yom ba nsébél le malogol. Hala wee kôy-hisi i yé i hék ; yon i yé ñwemel, ñwemel u ñwii u kôy-hisi. Ingeñ u m'bôdôl tém ñwii u kôy-hisi, u témék, u témék, u témék, u témék, u nke u pam i ngim homa ba nsébél le malogol. Ingeñ u m'mal héya imalogol ma, kôy-hisi i mpam. U nla ha hisôgôô, to le u pep to iba le i n'nay le i mpam bé ; ngwo i gwel yo. Nsômbi u kôy-disi u lôñni ngwo.